<hesitation> Onré atuu inina chichi, vina chí este nda viñatuu onatu onre natuu ini natu, xhi onre huajuna ini natuu chí nadikoduma ndiko tachí natuu yee ini natu ye'e iho este iho nutu vii iho nuu taka, hina ndono onré atuu ninachi kundetu ndenuna ndunatu onre atuu ini natuu chí onre ini natu kutachítu koni ndakanta ndakan ta nduma <noise> nduu yeku tachi natuu ye'e ini natuu nduno'o este <hesitation> onre atuu ini natu chi natuu.